L'añu esti hue emportanti eno pressonal. Era l'añu que hazía trenta añus, dexé el País Vascu, ondi avía vivíu siempri i me vini pa Estremaúra a vivil cola mi collera, en Méria. Peru justu enantis de venil, tuvi un branu que nunca olviaré, dau que estuvi a Londri a confecional el mi ingrés, i ya en España estuvi de quinzena por tola costa mediterrania i a un festival de música ska i balkan. Mira si me cumprió el festival que volví quatru añus más... Hue un añu güenu, la verdá...